പീരു മസ്തു പ്രകാരാധു ഉപ്പുന്ദു വന്ജിപുനു। പേഥധു പീരു പേഥധു പീരു മസ്തു പ്രോതേഇനിധു। ജസ്ഥി ഭോക്കോന്ജി ഏധുധു പീരു ഏധുധു പീരുധു। ഫത്സ് മസ്തു പുന്ഗേ അന്ദ ജീര്നേഇഗു സുലപഗേ ഭോക്കോന്ജി। ആമേഥു പീരു ആമേഥു പീരുധു ലച്തോസേ പന്ന്ധു। കമ്മിപുന്ഗേ പ്രാനിധു പീരു ബുലുന്ദു കേല വിരിക്ശധു। പീരുല ഉപ്പുന്ദു വിരിക്ശധു വന്ജിതൈപ്പന്ധു। ബദമുധു പീരു ഭദമുധു പീരു പ്രോതേഇന് കമ്മി। അന്ദ വിതമിന്സ് പുര ജസ്ഥി ഏതു ഭോക്കോന്ജി സോയബേഅനുധു। പീരു നനന്ജിപുന്ദു ഓഅത്സുധു പീരു ഭോക്ക। ഥരൈധു പീരു അരിഥ പീരു ഭീജധു പീരു। ഏന്ഛിന കേല തൈപുധു പീരു ഉപ്പുന്ദു।